Ny tena zava-dehibe <noise> agnaminy, <noise> da mila <noise> hainao hoe: <noise> ''ino aby <noise> gny fototsy <noise> alohan'gny <noise> itendreko <noise> an'itoy? <noise> Ino <noise> gn' agnarany, <noise> ino <noise> gny feo <noise> aboakiny? <noise> "